نفضل الحر الشديد على البروده الشديده على خاطر انا من لعباد لي منلايمش ياسر برد و نتقلق ياسر من البرد و نمرض باغكونطخ كي يبدا حر شديد دونك السخانه ياسر و الكل نجم نعيش فيها نجم نتاقلم هاو كان نحل لكليماتيزور نبرد سافا اما باش نكون عايشه في بروده شديده لا لا لا